Alaa, neɗɗo waawaa tan yoneede hoore mun ngati aduna o mone fof ene haaja goɗɗo, mone fof ene yiɗi ballal. Yimɓe ko ko njokkondiri, hay gooto tan waawaa yonde hoore mun.